Arake gne hevitrako zany dia sy misy olo tonga ame fahasambaragna za raha sy nandalo fizalia, sy mainsy mizaly ize vao avy ame fahasambara.